Mun hidup kada pakai teknologi di jaman wahini tu asa ulun, ngalih pang lah. Kaya wahini tu kaya apa- apa serba beinternet kaytu nah urang. Handak menukar makan ja urang, menukarnya online. Kada lagi bejalan keluar. Bujur pang ada beberapa masih nang bejalan keluar lah. Tapi kaya, pinanya tebanyak nang menukar online pang lah. Jadi kaya, wahini tu apa- apa tu serba internet kaytu nah sudah. Apalagi wahini kekanakan ma, masih halus- halus sudah bemainan hape, sudah nang bemainan game- game online jaytu padahal ulun ingat banar bahari waktu ulun masih halus. Mama ulun tu beisi hape lo, ulun kada suah menjapai hape mama ulun tuh. Jadi bahari bemainannya bekawanan, besepedaan di luar lawan kawan. Main bebukah- bukahan, besembunyian. Bahari waktu masih halus gin, kaya kadeda nang beadu hape. Nang kaya, ai si kita main game, kaya kadeda ai. Paling kaya bekumpulan di lapangan, kaya bekiauan, kaya diyah bekawanan. Habis tu keluar, bejalanan ke lapangan lo. Bemainan kelayangan, main bola, main berbie biasanya. Atau kada ma, kaya bemainan pasir kaytu nah. Meolah- olah apa kah. Habis tu kena munnya sudah sore lo, bulikan dulu ke rumah masing- masing. Makan dulu, mandi buhannya. Kena pas sudah maghrib bekiauan pulang. Kaya. Diyah lakasi ke masjid! Wih itu ulun ingat banar tuh. Wah- wahini ulun kada suah lagi pang lah melihat kekanakan kaytu. Wahini pasti kekanakan tu nya bemainannya hape. Kaya wahini buhannya tu kaya ngalih tu nah dibawai bekawanan. Kaya buhannya tu lebih hakun bemainan hape daripada bemainan bepanas- panas di luar. Kaya mun bemainan berbi di luar, bemainan tanah, ih mana hakun kekanakan whaini. Buhannya tu kaya apa- apa behape tu nah. Ada ulun beisi kawan ni adingnya lo, ketuju banar main hape. Nya tu masih dibarii hape mamanya pang lah, lain behape sorang. Nah pas mamanya kada membarii hape, ma mehamuk urangnya. Kaya, kada handak tu pang ulun kada main hape. Pokonya harus behape tu pang, munnya kada dibari hape mehamuk, menimbay ngini ngitu lah. Kaya sarik tu pang. Ulun merasa kaya bahari ulun pinanya kadada ai nang kaya ini. Tapi ya itu kada kawa jua pang lah dibanding akan. Soalnya kan bahari urang masih apa- apa kaya normal, kaya kada behape tu masih kawa kaytu nah. Masih bejalan keluar, munnya betetukar masih di toko. Kadeda nang menukar di shopee tu kadeda masih bahari tuh. Jadi, munya handak nukar ini itu pasti kaya bepada lawan mama. Ma handak nukar ini pang! Kena dibawai mama bejalan keluar. Munnya wahini pasti kena, ma handak nukar ini! Tukar ja di shopee pasti ada aja. Pasti kaytu, kadeda lagi kaya nang dibawai mama bejalna keluar tu kadeda. Nah tapi lah asa ulun, sebujurnya teknologi wahini tu bagus ja pang. Maksudnya kaya memudah akan ja kaytu nah. Bahari lo misalnya nang dicari kadeda di toko tu ngalih banar tu pang mencarinya. Harus sampai dapat tu nah. Tapi wahini, ma di shopee gin ada ja walaupun harus mehadangi. Jadi asa ulun lah, teknologi wahini tu bagus ja pang. Cuman, yaitu banyak kekanakan nang jadi pina membari muar tu nah jadinya lo. Panderannya jadi jelek, gegara dari youtube- youtube buhannya tuh. Ma kada jelas banar pang ulun melihatnya. Habis tu nang kada kawa lapas tu nah dari hape tu nah. Kaya kadeda lalu belajarnya, pokonya saban hari saban malam tu mahape aja gawian. Dipandiri kada menyahut, dibawai begayaan kada hakun. Kaya teputus tu pang sudah dari dunia, haur mehape ja tarus wahini. Jadi asa ulun lah, teknologi wahini tuh ada baiknya pang. Cuma <hesitation> ada jua kaytu nah kada baiknya. Apalagi sagan kekanakan wahini lo, haur mehape tarus. Jadi asa ulun lah, teknologi wahini tuh sebaiknya tu kaya dibatasi tu pang sagan kekanakan. Tapi ngalih jua pang lah membatasinya. Soalnya kaya, wahini tuh banyak banar sekolah nang justru malah nya memakai hape sagan belajar. Jadi kaya, supaya kanakan lapas dari hape nih ngalih jua pang. Soalnya kaya sekolahnya tu ada ja nang behape. Habis tu jua banyak kuitan nang kada handak ngalih menggaduhi anka kaya, nya kada handak mengawani anaknya. Kaya nya handak soranganan kaytu nah, mamanya tuh. Jadi supaya anaknya kada mehaur malah dibarii hape. Nah jujur asa ulun tu kaya, nih salah banar tu pang. Kaya, itu pang nang meolah anak kada kawa lapas dari hape kaytu nah. Malah kuitannya nang membarii hape. Kaya kuitannya kaya kada begaduh jua tu nah, kalau itu tuh bisa buruk sagan anaknya. Tapi yang penting kaya kuitannya kawa tenang, kawa makan. Biar ai anaknya mehape kaytu nah. Jadi asa ulun, ya teknologi wahini tuh kaytu pang. Banyak disalah gunakan lawan kekanakan. Kena ada jua kekanakan nang meakses nang jelek- jelek kaytu. Jadi, apa yo lah? Kanakan ni jadi banyak tahu nang seharusnya buhannya kada tahu kaytu nah. Gara- gara mehape tu pang. Kuitan ni jua lainnya meawasi nya dibiarkan ja lawan kuitannya asal kada mehauri kuitan lah ibaratnya asal kada mehamuk. Tapi padahal kuitannya ni pinanya kada tahu jua pang lah kalau sekalinya hape tuh bisa merusak kanakan buhannya tu nah. Jadi asa ulun ya kaytu pang sudah teknologi wahini ni ah. Kada kawa jua dilapas dari kita. Kada kawa jua kaya bahari nang serba apa- apa kada behape kaytu. Kada kawa lagi wahini, ya sepenting itu pang sudah hape wahini tuh.